Menurutku nakke injo hp a panting, <hesitation> toje, penting toje, kah inni sekarang-sekarang jaman sekarang iya inni, punna anre hp <hesitation> rajjingi dihubungi taua, angura pakinjo, kah punna rie tuu garring, rie tu ngera bantuan intu mae. apantu di issengangi punna nu rie penting, jari punna natelpomma kinjo mange na haloma kinjo mae <hesitation> di urrangimi ngkua oh garringi kodong, ngerai bantuan, te punna anre manna ntu pole tasumpampang mate kunjo mage apa dissengangi ngkua matei, <hesitation> jdi injo pentingna njo, <hesitation> maing injo pole punna nguppaki informasi, manna ntu pole tania bijanta, manna pole kunjo mange ri pulau mandar, pulau <hesitation> diluar sulawesi punna nakua oh kunjo mange natabai tsunami, eh penting injo, eh gara-gara di hp a mi inne disse injo ngkua <hesitation> rie njo kejadian kunjo mange, nah <hesitation> sekarang inne inni <hesitation> main canggih i, injo njo hp a injo riolo, hp ditindis tindis arenna dikua hp nokia, sekarang rie ngase mi buanganna merekna hp a, nu i punna merek punna hp di geser-gesermi intu kua oh suli injo hpna, tapi iyami injo hp a nu lohe mintodo manpaatna inni sekarang kah punna anjamaki makeki hp. Punna butuhki bantuan <hesitation> hp pa, <hesitation> rinduki ri anatta rinduki di bapatta atau sianatta ntu mae, <hesitation> hp pa isse pole injo njo, <hesitation> maingi injo punna oh sekarang pole punna na abbalanjai taua anremo lampa ri pasara, eh hp-hp mami naung natindisi, nah iya njo anua <hesitation> anua sekarang inne nni gassing dipake ri hp injo kusarring ibu-ibu a njo, <hesitation> pesbuk mami i nabukka, <hesitation> punna anak-anak mudayya instagram, rie dikua sekarang inni nni, wa, nah bapakku nampaimi iya macca a pidio kol, iya to ji nahaju pidio kol attelponga, annontong pole yutup, yatoo iyo prabowo gassing natontong.